لأ مش كلهم وديين بنفس الطريقة ، في بعض السلالات زي اللابردور والجولدن ريتريفر معروفين إن هما وديين ومحبوبين ، لكن في سلالات تانية ممكن يكونوا أكتر حذر أو بيحبوا إن هم يحموا أصحابهم